ايوة في عادت-في عادتي اني اوصل بدري المواعيدي مع أخواي .أحب أكون أول واحد يوصل المكان. دايما جهز نفسي أني أكون في أفضل حالة. بعض الأحيان أستخدم <hesitation> الوقت قبل وصولهم إني أفكر في المواضيع اللي راح أتكلم فيها. <hesitation> أحب أكون هناك عشان أستمتع بالجو صراحه ,إني أوصل مبكر أحس إني مرتاح واصل بدري وكده. أقدر أبدأ اللقاء أجواء إيجابية وكذا غير اللي جاي متأخر طبعا يعتذر وكذا ويبدأ اللقاء يعني <hesitation> متوتر والوضع حساس و.